So tawi aɗa yiɗi ustude kurjuru liyam e ñaamanteeji e nder defirdu, a- ƴeewata ko nokku to mbaɗa kala ko moƴƴaani, kala ko mbeddotoɗa, mbasaa sarde. Mbaɗa e nokku ooɗoon. Kadi ƴeewa kadi cooda ko moƴƴi tawa ko heewi bonataa ina- ina wedde.